Mi veni subitu 'n testa la stricata, eccu la scupa cu lu so pilu strica 'n terra e annetta tuttu chiddu chi di chiù nicu si po ammucciari sutta li nostri peri. Ci sunnu poi li matri stricatura e li mastri scupatura, si vidi comu accarizzanu la scupa, lu muvimentu chi fannu e la maistria d'annittari pi comu Diu cumanna. Una di chisti era me nonna, ma puru me matri nun babbia.